Ka shumë lloje frutash, si mollë, banane, portokalle, luleshtrydhe, kiwi, rrushi, peshkë, dardhë, mango, ananas, melo, qershi dhe boronica. Çdo frut ka një shije unike dhe ofron lëndë ushqyese të ndryshme që janë të dobishme për shëndetin.